Wor Bangladesh kunnen, wor kun worr bekenuu. Worr kun inin <hesitation> lilla bekeni uislamu abudda, horri horreti ishin, amminen won ak rea iyyo wanyama ishin worrit fuggetinen gala tok, kunninen amminen ishin <hesitation> hareedi maeden <hesitation> horse innen hinkabdi usafiri faan himmidafeti. dub amminen ishin won ishin lilla midafettinen sagale ishin nyaatinnen sagale midani akan nyaati, midan kan fon horriatin gorrani kan nyaati ishin dib ete worr Bangladesh.